Ma ka shawara nə'ə vi mɨndə nə'ə gə'ə nə'ə gə'ən nə'ə ka'am kɨrəgi ko hɨna lɨwo hɨna lənə dɨn hidəu madɨgal kɨng kiye mbuhiti higi <hesitation> hingmi moni a dzanə jam nda kowo ahɨn mɨ ndza jam nda kowo toh lalləi barkai ta billɨchi toh madgal kəing kam hingim gwa-gwadani shin bwang hɨchi nar rainə ma liyin gwadkɨngətə <hesitation> hɨna gə'ə asɨkə ndəi ndachi hɨna mənə toh masə moni nə'ə tɨn pakadɨ ha una ngya duniya kaha piti hinə a sɨkə jaməchi kuma saye jin karshe nə'ə nahatənə ka palətəkɨn hɨngim gə'əinelɨɓan kuma relɨɓa nə'ə mɨ tabbitə hingya moni toh ma adi ujing hi pitti fani gwadkɨn nggam kalla sə monunə he ka gətikɨn nggɨringi wuyen nə'ə uji ginə ma takin wa hodə masə fantə ganə gwa dkɨn nda masə ganə sə nə'ə huda dətəga sɨkəgətə hɨngim nggɨrə wuyenəgən giggim vii magmɨn ka ɓana shingətə ta sə maa gwadi akirə wayetə nggam hɨkin mɨ tsama masəgin toh ma ma amɨ vu sawaren sawaren sə naitaga tada wai hiya monə Ko a gə'əi mabəzhin ko kuma him tabbitan monkɨn masə nə'ə vumən sawari sə haftaga ni ane hiya <hesitation> dzə'ə ka gwad kɨn akirəgən du ahim gbə'ə fakɨn du ban gagu akin akɨrə ha bəkung hiya nggəmdɨn hiya gidadɨn hiya nahapa səə naha pakɨn dɨvə masə nahani tsɨrat masəə nahani gongga masəə nahani deidei ka rayuwa agəə nattagichi vallitagɨchi ka ndzakung to hiya gətɨn to hɨnkam ma ndəing bari bwang shin mɨ gəgə ka boye saware madgalkəin hɨn ɓari bwang hɨkɨn mɨng gossə saware madgalkəing hɨn ɓari bwang hɨkin mɨ ng gossə saware madgalkəin dɨga agi nggni sən barn bwang nə'ə vəkunnə sawarikɨn ndza kɨngəkin hɨkin mɨ naha ee amsaunəngən be lallai deidei njichi hidəu sən ɓari bwang nə'ə vəkin nə sawari a ələkin sə kirəgə kin madgalkəing hinggim moni ndaa ndza merajawo ələu sə kɨragu hɨnɨm hɨnka ələ sə kɨrəgi ko da sarin ka dannanti kɨn gama vɨdikɨmə vɨdichi bamə njichi to amma haa dɨkinə wa ta htə mbaɗa unai hɨna shemtə ndagən hɨnva bari bwang sawari monkɨn ana ələm səə kirəgunə masə mmi mangaki Hɨn maa hɨn ka naha botengɨn hɨkin mɨ naha botangən hɨn va ɓarin bwang sawari ara una kɨna gəgə hari shiye nə'ə irin halige nggɨ mbo'e nə'ə tɨchi gɨ ngga'a hɨkin mɨ nahan bo botengən una gə baməkɨn un gə ln bəzənbəzə nda barin taɗa sə tsapəni ndzachi bəzə bəzə bari bwang hɨkim mɨ nahan <hesitation> bote fa gwadkim nə'ə mənəkin nə toh achi dɨgaa ndzachi jam asɨkə hodə ka hodə boye ɓari bwang hinɨm vəkin sa wazi a ndzəkin jam nda hələngə kin kuma ha dɨkɨnə hɨn ka naha botangən hɨkin ka dzakɨn jam kuma hinə ke ndzakɨn jam nda hɨkin ndagən azema mɨndən mɨ vu sawari mɨdə'ə hiya dzi ban gagu avin hiya daɨ nggamdɨn taɗa wai monigɨmin dole sai ga luyi gwadchi səə monumən a'a tada səəni mba ga mwana mtudən bo hiya dzi jikən a ɓwagən monkɨn sənə monugachi nggɨ nibo'ə ni ko yami nggɨ papa'achi tada səə monən gaani hii dzaa ban gaagu avin hiya ngganidɨn ahmi nggəmdɨn ma sə nahani deidei hiya gəlɨn deidei to nə'ə sə fɨtə gə'ən ndɨɓan ka ndzaku to maka nə'ə ɓanggarabo musamman hɨnka yettə fitə. Hɨn ka yettə ɓariye nə'əshi dɨ jos ka nda dalila ashikin ka gə lənə nə'ə toh ma lənə ka'annə ahɨmea chigunə hɨnka orə pətə dɨgamu nda bəkmgən nda baudəngən malti waha a hɨnwagunə hunə boye bi'igən mafta pe'antunə dɨ bizzgən hɨcha hakiltunə kala ha ja'an gaunə bariye hə'ə tikin hudə nahaunəchi wai wai ba malta ndaldunə ndagəkin hicha hankiltunə sanye mənaunə malta hankiltunə hɨcha mɨndunə a hoɗə jam ma hinə nə'ə lnənə gan nə'ə unaməgaunə htməm mɨshi gə labaran bwang malta gə'ə ndɨɓan akɨrə labaramən nə'ə ma səə mɨna na tsakə'ə ana atanda atanda dalila tɨn nana shi ahanə ahodə nggam hɨnɨni badi mɨ gə fəzən mgbamamasha shi tan washi ahanə a hodə toh nda dalila lənə nə'ə hɨnɨm shi dɨkɨnə toh hɨnka ərə fɨtə nda ndadiwa hədənə. Hɨn ka waran nda dɨwa hoɗənə mafta gɨranən pikɨn, mafta gɨranən baringən mafta lmbətən ma kala səə gə'əchi hicin akirəgən macha nza nza nda ndɨban malta hankil hɨkin ko dɨma nji boləngən mafta hankilnkɨm hɨcha gə'əkin ndɨban to ma səə shinə hinə nə'ə shi nda bariye nə'ə shi daga mbɨdə nda nə'əshi dɨkɨnə dɨgba hinəshi gə interview nə'ə toh hinəbo malta mɨndinə jam masəshinə gwagwadə ganə matta gə'ə ndɨban kala nzangə ka hanə nzanyin kodɨma njichi asɨkə duniya mafta gə'ə a bwandaɨvə gən hɨcha fa səə gwadinə hɨcha ka'a a sɨkə lənəgi hɨcha naha barkan hɨcha naha barka ngən ganə asɨkə rayiwangən